Pieeɓr non, ana wayi hono no liingu nii. O hofan walla o hombii bippoole makko ɗee. Ɗee kulle, min ngonaa keewanɓe ɗun anndal sanne, so ngoonga. Ayyo, <hesitation> ko saabii ɗun dee <hesitation> ɗun walaa nokku amen gaa. Jonkaa filmuŋaaji mun tan neɗɗo yiyata.